Wukahamba e sigiri iwatheka kwamakalha wabitheka kwamakalha iwatheka kwa amaghetse okwakayi iwutha amaghetse wokwakanyungu iwatheka wokwasigiri, iwalhetha amaya wawu iwatheka womo inabera, ibabera, inabera, wukabya wukaminya wuthi amahya, iwihawo iwiha womwa maghetse awawulyatsumba womo iwatheka womwamaghetse omuhu iwalheka womo inaholhoka, inaholhoka, wukabughuthi amabiriholhoka iwiha womwamaghetse omuhu iwathekawo ahawukathekawo, inumirahu